بقدر احكم في احلامي، ما بقدر في احلام الناس التانين، حقي بقدر اتحكم فيهو براي، لكن حق الناس ما بقدر اتحكم فيهو، الواحد بحكم في احلامو براهو داير يبقى مهندس بيبقى مهندس، الداير يبقى دكتور بيبقى دكتور، لكن انا ما بقدر اتحكم فيهم، اقول ليهم انت ابقى دكتور ابقى مهنددس يعني.